ke̱e̱di̱ ko̱ mi̱ na ye̱rni̱n na rṵngke̱ nyiye wu̱ nƴu̱wo̱ de̱ ni̱bi̱ nai̱ di̱ nyi̱kar ye̱ na dir ke̱e̱di̱ kwange̱ wṵ di̱ye̱n mi̱ mamɪ tab de̱ di̱ shi̱ du̱ro̱ maa yṵm nu̱ngkṵrki̱n dṵro̱ dṵr re̱ fii sobkin nye̱ so̱ wṵ mi̱ mo̱tti̱n dir mmaa. Na mi̱ maa kiyekin ko̱ we̱l tṵṵ ni̱bi̱ yang nyi̱ye̱ke̱l me̱ wu̱ nṵngku̱r mi̱ kwangdi̱ fii sobkin ko̱ ka bṵne̱ she̱ nyine nyine di̱ fo̱o̱r di̱i̱n be̱ yang nyi̱karke̱l me̱ mi̱ kṵwo̱ wo̱ro̱. Nangwu̱ mi̱ yaa shi̱ fii a sobkin ne̱ na ma di̱ mi̱ wani̱ maa ke̱n bu̱lu̱ngmo̱ na ti̱b ni̱bi̱ mɪ so̱ wolyong tu̱ko̱ nyɪ yang bwakshi̱nshi̱ nyu̱wo̱ bar Maa di̱ nye̱rnɪn so̱ bwakshi̱ngki̱n ke̱e̱bi̱ tu̱u̱ yang a bwatti̱re̱ wu̱ de swi̱swi̱ e̱, fo̱no̱ nyi̱ bwakshin. Dure so̱bki̱n ko̱ nyi̱ na lo̱o̱, nyi̱ na be̱e̱kati̱ng diyen nyi̱ we̱ suu bwe̱ndi̱, do̱o̱shi̱ nyi̱ mangke̱. Dir ke̱e̱di̱ ke̱ro̱ dṵro̱ dur re̱ bwe̱ndṵ maa sobkn nye̱r so̱ mmaa kanadi̱ na mi̱ faa tṵko̱ yang nyi̱kar mo̱. Mi̱ kuwo mi̱le̱ me̱ di̱ bṵl mi̱le̱ ti̱ng ka mmaa ne̱m shṵṵki̱n bwe̱ndṵ ni̱bi̱ mang deyye fii naki̱n ne̱ batile di̱. Fo̱no̱ na maaki̱n ni̱ Yamba na nyi̱karki̱n ne̱ dIr ke̱e̱di̱ ke̱ro̱ mi̱ kwngdi̱ mi̱ faa tu̱ko̱ yo̱o̱m di̱ shi̱, mi̱ nyi̱m bṵ fo̱o̱ro̱ diin <noise> mi̱ we̱ yim mi̱ nyṵwo̱ ka nyal dṵro̱ diyen mbwang ti̱ye̱ a sang me̱ mmaa tṵmbṵr so̱ nyaa nde̱ tṵṵ nṵngkṵr mi̱ kwangdi̱ mmaa sobkin wṵ ni̱bi̱ ne̱we̱ de̱ mi̱ so̱ fo̱no̱ nte̱e̱ ki̱n kṵno̱ mi̱ kṵne̱ mi̱ de̱kke̱l dṵro̱ du̱ro̱ diine nyi̱ yaarɪngki̱n, nyi̱ bṵlde̱ yaa mi̱ faa wṵr re̱ she̱ <noise> wṵr re̱ she̱ nye̱rke̱l so̱ mi̱ faa shel maaki̱n, mi̱ faa she̱l maaki̱n na <hesitation> mi̱ yang yaa mi̱ faa Ba dṵro̱ do diyel Bal me̱ di̱ shi̱ di̱ye̱n bwa̱ng ti̱ye̱ a sang nye̱ so̱ wṵ mi̱ Adamṵ mṵ kuwo naki̱n ne̱ Kanadi̱ mṵ kṵwo naki̱ ne̱ Kanadi̱, ko̱nu̱n wṵko̱ yaa mmaa bṵlto̱ ko̱dṵ ka yang kwe̱e̱ti̱ she̱ mṵ yang dam ko̱do̱ko̱ ke̱ nyi̱karnin nyikar. Mi̱ de tṵṵ ke̱ro̱ di̱she malṵme̱ me̱ dṵro̱ dur nye̱r ye̱ so̱ mmaa mwadde nkwandi̱ di̱ de nyo̱o̱ fo̱o̱r diin yang nyikar mo̱, mi̱ kuwo dir keedo ke̱ro̱ ne̱we̱ do̱ ko̱nu̱n mangke̱ fo̱o̱re̱ she̱ di̱ mbṵlo̱. Ti̱ng na mi̱ kṵwo̱ ku̱wo̱ be̱lle̱ wolsho di̱ mi̱ yang maaki̱n ni̱bi̱ yang dekkel me̱ na te̱e̱? mṵ kuwo di̱ yṵṵ ye̱ ni̱bi̱ di̱ deyye naki̱n di̱ shi̱ mṵ kuwo dir ke̱e̱dṵ ko̱ro̱ kwangshi̱. Rabe̱ dir ke̱e̱dṵ wṵ yaal me̱ nyi̱ye̱ de̱ di̱ shi̱ mi̱ mmaa lamki̱n ne̱ nangji̱ di̱ de ko̱dṵ mi̱ faa bṵ, fo̱no̱ nwena ke̱e̱shi̱ be̱e̱ kumyo a bṵrka loo yo̱ng ko̱ yaal me̱ so̱ wṵ mi̱ kai bwe̱l ye̱ bi̱yo̱ ke̱ ka tṵṵ ko̱ fe̱di̱ a kam ye̱r mu̱ dṵm kubine nte̱e̱ ko̱no̱ a lo̱o̱ di̱ fṵrṵng ke̱ wṵko̱. Mi̱ so̱ to̱ wo̱m be̱bi̱n ke̱lle̱ mo̱ kwang nyi̱ di̱b na Yamba, ko̱dṵ kar mi̱ kuwo fiye di̱ maa mi̱ sabbṵti mi̱ ya̱ng bwe̱ndṵ nye̱r ye̱ do̱, mi̱ nyal bee kumyo mi̱ so̱ mbi̱yo̱, mi̱ nyi na yo̱o̱rṵmbṵl me, nyi̱ mmaa sotte, mi̱ so̱ wo̱m be̱bbi̱n mi yang maa bi̱kki̱n mṵ ka kwangdi̱ fii sobkin ko̱, ko̱ yim ne̱ mu̱, na mu̱ faa yṵko̱ kabe̱ mṵ yang ka ka mṵ kati̱ke̱l naki̱n ne̱ Batile ka mṵ kati̱ nangji̱ ko̱? tṵṵ nyaa cere a nyiye le̱ be kumyo wo̱ro̱ so̱ kar tṵṵ faa bṵte̱ di̱ shi̱ tṵṵ yang maashi e̱ na wum nyiye le̱ me̱ mi̱ so̱ to̱. Wo̱m mu̱ nangji̱ to̱ nyi̱ bi̱raab, nyi̱m bṵ ti̱i̱bi̱r re̱ nye̱ di̱ we̱ ni̱ ni̱bi̱ rab yo̱o̱rṵmbṵl me̱, di̱ we̱ ki̱n faam lamki̱n ko? ƴoo̱ti̱n nunge kuwo ye̱ so̱ mi mmaa nyim na te̱e̱shi, mi̱ yo̱o̱l te̱e̱shi̱ tṵko̱ kwang kwang na mi̱? Fo̱no̱ tṵṵ bṵllo̱ di̱ be̱ nyi̱ cere to̱o̱ tame fam mi̱ so̱ wo̱m be̱bbi̱n di̱ mi̱ shi̱ kuma ciɨ bu̱ mu̱ kuwo mi̱ sabbṵti naal dir ke̱e̱dṵ wero yaal me̱ nyi̱ye̱ we̱, kubine ke̱ro mi dṵm sho̱ to̱m nte̱e̱ keeshi shi̱i̱r wu̱ a̱ lo̱o̱ di̱ ko̱ di̱ di̱ye̱n mi̱ yim wa̱re̱, di̱ shi̱ di̱ye̱n Yamba nyi̱ye̱ nyi̱ne̱ barka be̱e̱bi̱ bul burkuun di̱n mangke. mwata bi̱nu̱ng bi̱nnaar wṵtṵb din bandi̱re̱ ko̱ nyi war, nyi̱ nyṵwo̱ li̱ma̱ she̱, shi̱ nwe̱ nyṵwo̱l me̱. Mi̱le̱ ye nyaa kusa mi̱le̱ yang yang bulkin koom bi̱raab ke̱e̱shi̱ di ti̱i̱bi̱r re̱ me̱ na fang lo̱o̱ me. Kẹe̱du̱ mi̱ ye̱rni̱n ḏo a dure bi̱ ke̱ẹdu̱ mu̱ maa ƴu̱ do̱ mu̱ so̱ to̱m we̱ na nu̱bu̱ ne̱we̱ dir ke̱e̱di̱ we̱l yi̱karki̱n wu̱ mi̱ nyu̱wo̱ li̱ma she̱ ko̱ adure shi̱i̱r rab ko̱ mi̱ maanu̱n ke̱nshi̱ne̱, din du̱ro̱ dur re̱ fii nu̱ngku̱rḵi̱n ne̱ me̱ di̱ nne̱ kwaan ne̱ dum so̱ mo̱tti̱n dir ka bu̱ne̱ nyine nyine di̱ na mi̱ faa tu̱u̱ di̱ yang yi̱karke̱l me̱, rab e̱ she̱ yaal me̱ di bu̱bo̱ nangkale̱l me̱ so̱ wo̱m mu̱ Bi̱yo̱ ke̱ kubine ko mu̱ dṵm sho ko̱no̱ shi̱i̱ a tallo̱ di̱, mṵ kuwo tuko rabo̱ di̱ nyi̱kar ye̱ a nyim ne̱ me̱ bṵlto̱ ki̱ni̱ng nyi̱ tṵu̱ ko̱ro̱ di̱ nyi̱kar yē a fi̱m ne me. Tibshe̱ me kuura bu e̱ na ti̱bshe̱ mi̱ tab de ma mi̱ do̱l kiyekel kar wṵko̱ di̱ shi̱ rab ko̱dṵ adure mmaa ke̱e̱di̱ de̱, Yamba nyikar nyi̱ne̱.